Tutti li viti, sia di l'armali e sia di li pirsuni, sunnu viti e pi tali motivu hannu a èssiri rispittati. Ci sunnu casi, comu nni la catina alimentari, unni 'n armali ammazza àutri armali pi manciari e quindi ci leva la vita a unu pi putiri manciari e continuari cu la so vita. Chissa è la catina alimentari ca macari l'èssiri umanu havi, quindi utilizza viti di àutri armali pi manciari. Diri si è èticu o no, megghiu diri ca è la catina alimentari.